Kolosaigna agny Etazonia, Etazonia zany a de firenena matanjaka be fahafantarako anazy. De akagny koà de i- mifangaro be zany olona monigna akagny e, isan-karazany: misy fosy hoditra, misy olona mintiny hoditra fa de afantarako ananjy koà de akagny Etazonia akagny a de mamokatra film isan-karazagny zany e, mampalaza an'ny Etazonia.